Kujdesem pwr shnetin, mana, .... m u kujdes ... po Ca me bo se qikshtu erdh puna tashti ... po, po pak kujdes... Ca me ba... do ta ha ushqimin pak si me kujdes... do ta ha me nonj gja me cilsi ... pwr kujdesin e shnetit...

Pwr zotin probleme me shnetin nuk kam, Ca me ba, cecili ka ato ankesat e veta, apo nanj problem, po lavdi zotit t rand jo ... jo, jo, problem me shmnetin nuk kam....

A m pwlqejn Cent? po, po, Cent m pwlqejn ... ata jan kafsh e mir, Cent... Cent jan t mir prej zotit, po, ...

E si me i ba shkolla edhe prindi fmijwn me msu ma mir? Po, mana, s ka gja ore prindi se i thon prind, po edhe shkolla mrapa se, po s i nimon prindi edhe msust ke shkolla si kan me msu fmija, n pwrgjithsi e veC koh t sodit, tani...

E Ca ushqime jan t mira pwr shnetin, si thon ... Ushqimet e shnetit jan t mira, gjen aty .... ushqime shpije, jo ushqime t gatshme, edhe kto jan t mira pwr shnetin.

jan gjanat e teknologjis ... gjanat e tekonologjis, po, ka teknologji edhe sot, edhe balla tu ftu teknologji, ...

Po Ca pytje ka me ba njw njeri i smun i shkreti, njeri i smun ka me ba pytje ... edhe me kwrku nanjw gja o t u pyt se Ca ka o nanj sen qw ... Ca me ba... {???}

E, ku m pwlqen me ik me puushiime, s a se kam nonjw gja t veCant se kam po deshte me ik robi me pushime si ka me kalu mir e qet me u kwnaq, ai a pushim.... jo se kam dnonj gjw me shkue s e di as vet, s e kam vendos hala.

E tani vet s e kam vizitu e m ka pwlqy. Edhe shum shtete tjera jan t mira, n Gjermani, n Itali, jo, mor bukur, se i thon, Gjermania apo Hollanda...

Po nqoftse hapet ndoj dyqan i ri, kudo qw t jet ai dyqan un po shkoj me pa, merr nonj gja sw t mungon ose dwshiron me marrw .... Ca me ba...

E Ca m pwlqen me ba natwn, me ba natwn ... me ndenj te shpia tu msue me hangwr robi njw kos a njw diCka apo m u ul tu pa televizor, fle gjum, Ca me ba natwn, Ca kena me bo tjetwr ...

masi ka ba familje qw ka ba... ene asnji sen tjetwr s ka ma, se s ka pas mundsi me ba ... gjaja ma mir, ma e madhe familja n radh t par. Kur bahet familja bahen tw tana gjerat...

E ambwlsinat ma t mira jan... Ka ambwlsina boll,... ka ambwlsina ma t mira qw m pwlqejn, ene wsht bakllava, mana, bakllava, wsht e mir, se ... si gjithmon edhe pwrpara ka pas qen bakllava... [???]

E Car thokem na n telefon? ... muzik, a nonj lajm a qikto, istorina, gjana, si i jep nganjher ose emisjone...

E Ca bwj pwr me nejt shwndetshwm... Pwr me nejt shwndetshwm ... puno pwr sa ka lezet ... ha ushqime t shnetshme, edhe i qet... ne dum rregull prapa ...

E Ca kwrcimi kena na nw traditwn ton! Kwrcime veriu, kwrcimet e veriut, mirditorshe, si po kcejn ka veriu, po po, kcejn mana....

Car mendimi kena per ... jo, pwr ner, jo, s'e di, nuk e di.

me gatu, po, mor, me gatu m pwlqen, jo, mir a kur mw pwlqen me gatu, por jo ... me gatu njw gja mir ... po m pwlqen, po po mw pwlqen me gatu , po, guzhina si thohet....